Ñy anjara asany ñy haino vaky jere aminy ñy fanefea ñy saim-bahoake: -Mañabe ñy vahoaky e, mañomea vaovao koa ñy vahoaky, ndra ii ro vaovao tó ndra ii ro vaovao diso amean'avao, mampiroborobo koa ei, ñy hevitsy noho Ñy fomba fijery ny ñy vahoaky, mandefa fañabeza ii, no mampianatsy ñ'olo hitsikera aminy ñy fiaiñ.